أعتقد عيش حياة جديدة يعني تحقيق التوازن بين الجوانب المختلفة بحياتنا ، يعني تكون سعيد ومرتاح نفسيا وتعيش علاقات صحية مع العائلة والأصدقاء ، كمان يشمل تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية، والإهتمام بالصحة الجسدية والعقلية، الحياة الجيدة تعني الاستمتاع باللحظات البسيطة، وتقدر الأشياء اللي حولك، وتسعى للتعلم وتنمو.